شوف حاول ما تشرب قهوة أو شاي بعد المغرب وخلك بعيد عن الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، <hesitation> جرب إنه تتنفس بعمق أو تسمع قرآن <hesitation> بيهديك وبيساعدك إنك تنام.